אָנָא קִנְפַצֵל פִקְדַּאן הַסַמְע עַל פִקְדַּאן הַבַּصַר, עַלַאש? חִית הַעַיְנַיִן הוּם נַאפְדַּה נִשּוּף הַעָלַם, בִּיהוּם קִנְשּוּף גּ'מָאל הַטַּבִיעָה, קִנְקְרָא הַקְּתוּבִּים וְקִנְשּוּף וּגוּח הַנַּאס לִי עַזִיזִין עַלִיָּא, וְלָקִין פִקְדַּאן הַסַמְע צְעִיב וְלָקִין הַבַּصַר קִנְקַדַּר נִתְעַלַּם מֵהַעָלַם וְנִכְתַּשּוּף בְּזַאפ דַהַוִיג, גִיר קִיְקּוּן תַּחַדִי כְּבִיר, וְלָקִין פִקְדַּאן הַבַּסַר קִיְחַסִּסְנִי בַּעַגְ'ז לָא אַקְתַר.